No ò mai visto unna serie TV. No sò donde se ammian, comme se fa, comme beseugna organizzâse pe veddile. Mi no gh'ò a televixon. Mi ammio i film, i vegi film, e pellicole quelle stòriche; de vòtte vaddo anche a-o cine. Ma serie no.